بوټ له څو برخو ، کلیدي برخو جوړ شوی، پورته برخه یې چه پښه پوښي، دویمه برخه یې څې پښې سره تماس کې کیږي او دریمه برخه یې څې تل ده او همدارنګه د هغې لیسېز یا تسمې د بوټانو او یا هم مزي څې ورته وایې، جوړ سوی.